स्विट्जरलैंड की पाक शैलियाँ ऊटे की विभिन्न संस्कृति व क्षेत्रीय परंपराओं का संगम होत हैं। कयेके मारे स्विट्जरलैंड में चार प्रमुख भाषाएँ क्षेत्र होत हैं। जैसे जर्मनी, फ्रेंच, इतालियन और रोमान्स जिनका प्रभाव यहाँ के खाद्य संस्कृति पर पड़ जात हैं। यह पाक शैली विश्वप्रसिद्ध होत हैं अपनी विविधता, स्वादिष्ट व्यंजन और उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री के लिए। स्विट्जरलैंड की पाक शैली को जर्मन ग्रंथली और इटली खाद्य परंपराओं को प्रभावित कर जात हैं। जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विशेष व्यंजन होत हैं। उदाहरण के लिए जैसे जर्मनी भाषी क्षेत्रों में माँस आधारित डिशेज, जैसे फ्रेंच भाषा क्षेत्रों में क्रीम और मक्खन से बने व्यंजन। और इटली भाषी क्षेत्रों में पास्ता और पिज्जा जैसे खाद्य को शामिल कर जात हैं। स्विट्जरलैंड में स्विस व्यंजन की ताज़गी से भरी सामग्री विशेष रूप से दूध और पनीर, चॉकलेट के लिए बहुत प्रसिद्ध होत हैं। जैसे स्विस भोजन आमतौर पर सरल लेकिन स्वादिष्ट होत हैं। इसका मतलब कि खाद्य सामग्री से प्राकृतिक स्वाद उभार भर जात हैं।